ཀུ་ཆལ་དཱ་ཅུ་ན་ན་ཅག་གི་རྟམ་པུ་དེན་པོ། ཐང་རྟམ་པུ་དེན་པོ་ཐོག་ཅུ་ཀམ། ླ་བི་ཀབས་པས་དི་ནག་ཅ་གི་ཐོག་ཅུ་སྟོ་ཨིན། ཁ་མི་སུ་བ་ཅེ་ན་ཀུ་ཆལ་ཟོ་པའི་ཀབས་སྨོ། ཀུ་ཆལ་ཟོ་སྐེན་མ་གི་སེམ་ན་ཁེན་ཡེ་བོ། ཨོ་དེ་ར་དེན་དི་གི་ཀུ་ཆལ་ན། ཕེ་ཟ་ཕ་དོ་ཨིནས་ཨོ་དེ་ཕ་ཏེ་གི་ཁུ་གི་སེམ་ན། ཐམ་དཱ་ཅུ་ཁན་ཡེ་བོ་ཨོ་དི་ཐམ་ཅ། ཨོ་དི་ཀུ་ཆལ་ན་ཟར་ཟར་ཕོ་དེན་དོ་ཨིན། ཨོ་དི་ཕ་ཏེ་གི་ནག་ཅ་གི་ཨོ་དི་ཏེམ་དཱ་ཅུ་ཀན་ཧེ་པོ། ཨོ་དི་གི་སེམ་ན་སམ་ཆར་ཁན་ཡེ་བོ། ལ་བྱེས་གི་ནག་ཅ་གི་ལམ་ཕྱ་ཏེ་གི་ཐོག་ཅུ། ཡང་ན་ཧག་ཁོ་ཅུ།